Ley most influential person in my life for now is my wife ley morlor of my children I can call her my ma my sweetie tanpupu I like her with my whole heart my wife is like my second guarding angel on earth she always put me on track she always advise me about life when I going wrong she always put me on track my wife is my most influential person in my life as I said sometimes ago I wor suffering from ley spirit of alcoholism I really use to drink liquor bad bad way my woman use to have problem with a but she took her time to counsel me till gradually today today I na into ley liquor bayney again she almost like a heaven sent to me. She evai me about god she advise me about my business she can advise me on how to bring our children neh up she advise me about my spiritual life go to church be good to your neighbor love your neighbor as yourself la her everyday song she can tell me she make sure we pray every morning with our children neh before I go hustle ohh ley woman god give me I na see no woman like her yeah she really change my life from ley time I met ley woman here certain thing neh I use to do I can’t do it anymore yeah she alway put me on track she take care of my home my children she take care of me oh god yeah my woman la ley most influential person I see in my life she always tell me what to do and how to do it and do it to my best.